दोन हजार पंधरा या वरसान मे साठ वर्षांचा असलय। मका सारख्य यद ना ता वरस पुं इतक्या संगपी की या। वरस सुधा बाकीच्य वरण भाषीनात अस्तला मी टेका। पाहिलें असतलय सगळा नेवेत असलाला माझ्या खातीर तेव्हा। नवीन लोक नवी मित्र आणि नवीन शिक्षण।